مائیکروویو مکھی طور اُتے سمرت طریقے نال گرم کرنا ہے۔ ایک الیکٹرک اپکرن ہے۔ جو کھاناں گرم کرنے لئی مائیکروویو وِکرن دا پریوگ کردا ہے۔ مائیکروویو وِشیش طور تے پانی دے مولیکیولز نوں وائبریٹ کردے نیں۔ جس نال اوہ وائبریٹ کر کے گرمی پیدا کردے نیں۔ اس طریقے نال کھانا اندرون باہر اکسار گرم ہو جاندا ہے۔ مائیکروویو دا ورتن صرف بوجن گرم کرنے لئی نہیں بلکہ ایہہ ہور کمّاں لئی وی ہوندا ہے۔ جِمیں کھانے دی ڈیفروسٹ کرنا، پاپ کارن بنانا اتے کچھ وِشیش قسم دے بوجن پکاونا۔ اس دی مدد نال سمیں بچدا ہے۔ اتے اینرجی دی کھپت وی کٹ ہوندی ہے۔ ایہہ کافی تیز ہوندا ہے کیونکہ ایہہ صرف بوجناں نوں گرم کردا ہے، اپکرن نئیں۔ اس کرکے ایہہ کافی سرکشت مانیا جاندا ہے۔ عام طور تے مائیکروویو اوون وِچ اکثر کئی موڈ ہوندے نیں۔ <hesitation> جنہاں وِچ کہ گرِل موڈ، کنویکشن موڈ اتے صرف مائیکروویو موڈ۔ انہاں موڈاں دی ورکنگ تے۔